जल्दी से ओमलेट बनबे के लाने। सबसे पहिले कच्चे अंडा लो। कच्चे अंडा को फोर दो। उमे थोड़ी सो नमक मिला दो स्वाद के लाने। उके बाद फिर एक तवा लो तवा में थोड़ी सो तेल दारदओ। तेल दारबे के बाद फिर उपे ते पे ते अंडा को दार देओ। दारबे के बाद फिर थोड़ी देर सेक लेओ दोईतरफन और जब वो सिक जाए। सो और फिर उका निकाल लो तवा से और धार लो। और खूब खा लो अच्छे से बन गओ ओमलेट तुहा।